أنا عادة أحب أسمع أنواع مختلفة من الموسيقى، حسب الحالة المزاجية. يعني <hesitation> يوم أحب أسمع موسيقى هادئة، مثل الكلاسيكية، أو الجاز، عشان اهداء وأسترخي. ويوم ثاني أتحمس وأسمع موسيقى بوب، أو هيب هوب. كل نوع موسيقى لوقته، وهذا اللي يعطيني التنوع ويخليني، أستمتع أكثر بالموسيقى.